Nitutumagira thavuni twi ya mucii yetu iria tuturaga. Thavuni tutumagira muno muno, thavuni tungitura muturire uyu utagutumira thavuni mundu thavuni itumikaga kwithamba, wethamba na thavuni riria waumira mugunda mundu akoragwa e muthithinu, na nginya nguo iria mundu akoragwa cio ikoragwa ina giiko, koguo wethamba, mundu akiigu <hesitation> mundu niaguraga thavuni agauka naguo akiviuvia maii nigetha ethambe na wethamba mundu niakoragwa e mutheru. Thavuni ringi ni itumikaga nginya kuvura nguo. wavura nguo ciaku na thavuni, na ugure thavuni ugure ya omo nigetha nguo iria watinda nacio, ina nthithina, ina giiko. Wavura ciume giko kiria, cia coka kuuma giiko kwina kamunungo gakoragwa kena thavuni iria. Nguo ciaku koguo wavura ni igatigwa ina kamuriungo keega karia gakuvatithia nguo icio ciekara egakaraga nginya ikinunganga, nginya uthiete uguo mundu wi, nguo icio ni ntheru anawe mwenyewe wi mutheru. Thavuni mitutumagira nginya kuthambia indo. Indo tutitumagira thavuni iria inungaga, tutumagira thavuni ya kivande. Ukigura thavuni ya kivande ukithambia indo. Wathambia indo nayo, indo ithambagia nathavuni ni getha Ciume maguta anaringi itikanuge giko. Alafu niirutaga nginya germs, ikaruta germs iria andu makoragwa magitemira nundu ikomba nathani iria mundu akoragwa agitumira thiini wa mucii nigukaga ageni nanduramenya ageni acio either amwe naamakorwe me arwaru, koguo wathambi indo ciaku na thamuni ya kivandii rii kuvota ii thiini wa tharuria iyo. Riria wathambia nyomba niutumagira thavuti. Ndumagira muno muno thavuri ya ya <hesitation> ya maii niyo mbikagira kirairi yakwa ngarinda ragi yakwa iria kuthambi nayo. Nathavuniiyo nii nungaga wega koguo riria wathambianyomba, ana munduatonyete niaregua nyomba iyo niiranunga wega nondu wa thavuni ina utumirite. Thavuni niitumikaga nginya riria urathambia nginya kiongo nwanginya withambe nayo, nondu nginya mundu e wira niathithiraga nigetha nginya kiongo njwuiri ikorwe ii mbega na imbega piu nwanginya uithambie. Anariria uthiete saluni nwanginya utumire thavuni, nwanginya uthambie kiango na thavuni nigetha giiko kiume na ikorwe imbega, ikiuga athondekwe